N znazna, n mii ɓa aba n ɓa ɓo ɓa damii malo n dagbma, mii-omii-aba n ɓa dagbmalo mii ɓa myi malo isreal kpmayi, mii ɓa myi malo ɓo, mii ɓa myi malo oknyi n na je kwo yige, america, mii ɓamyi ma lo kwo, mii ɓa myi ma lo nje omyi n na yi kwo ge canada, mii ɓa myi ma loɓo nnabayi abayi n ɓa nu, omii ɓo zhni rayuwa ɓo, n dagbma dadayi n twuge aba yi n ɓanu ɓa nu dagbma lo, n twuge abayi n ɓa nu oɓa rayuwa kwo bmya bmya yilo, oɓo n ɓa zhni fyi lo n ɓwuyi nyi, kwo dagbma dadayi lo, n na gnage mii znazna malo, kwo azan ɓa kwu zna ɓai lo, mii mii ɓa zhi ɓa ɓwa, ɓa daga yeluselem, kwo dagbma lo, kwuma makka, aji kwo dagbmalo njen, n za ɓa lo abayi pya n ɓanu. Nma lo ɓo mii ɓo gye aɓo zhni zhni, nɓa shna do lo n ma bayi nya. Kuma mii yeloge n ma lo ɓo ma loma ɓwa onya manai, majezhi nchei n twu gena abayi n ɓanu oɓa ɓo zhni zhni kwo bmyalo. N ha loɓo oha ɓo zhnizhni ɓa zhnado, o ha ɓo zhni zhni n hoɓo gnyi ho zhni-i domii oɓa ɓo zhni zhnin ɓa zhni fyi nɓwui, oɓa ɓo zhni zhni n bmya lo, oɓa da uyi onya n na yi kwo ge doka, oɓa da ɓa uyi kwolo, n lonu n ha loɓo ho ɓa zhiha zhna ɓo zhni zhni n dagbma n ɓwa ye ɓwa. Kuma ho ɓo ɓwa aɓo zhni zhni-i n kwo ɓa ɓo ho n hapwo, ha gye oɓa ɓo zhni zhni kwo bmya bmyayi. N ha loɓo ha zhi lo ɓo n ha ɓwa ɓo ha ɓe ha laa zhni n ya, n nabayi aza ɓa kpe ge oz-zna n halo n kpmayi nyi, ho lo zhin na ɓo zhni i n bmya